Cze mala kobolaa moakakola ekeselo abanda balokoli bubelaa ekeselo, ekeselo nitchio omundu omwana muyayi obugulaa omwana mukana hasa babulana batsie baminye alala kulwa omukal no omusatsa, nibakhole keselo abandu bamala nebayanza abandu bamala baritsa so esodo kirahi genyexha omundu apange burahi, abe noshugli kiinyingi orange abandu batse banyinyi batzi balie ging’athe na khola kisolo chichie kho nangwa abandu bamanye no murahi ama ne kisoro kirahi sheli no murahi ama ne kisolo kirahi kisoro kirahi sheli no omundu feli auwe midogomilahi midogo mineno, mineme abugela abugela abandu, abanda babikire ne jisoti, abandu bashiere abandu baekere maleso maabaleteli etzindu abandubahulzi bulahi, abandu bakola kesera kandi kesero kiena ekio kenya kebe kenene abandu bayanze abandu balie bulahi baure bulahi kandi abandu bamala bayanza ma amusali ebindu masai sahi ilahilwa batsia, khumenya batsia khumenya bulah, khulwa mboraa kisero kirahi kenya amundu abanga bulahi orange abandu banyingi, odeke chiokhola kinyigi odeke muchere odikere obichima abandu amagomia odieko nende tzingoka tzindahi abandu bazi bahure bulahi.